الفقر, لأن العالم بيكون أفضل, للو كل شخص عنده الأساسيات والإحتياجات البسيطة للعيش في أدنى مستوى, وهذا الشي بيجلل من مشاكل ثانية, زي الجريمة, والسرقة, والتنمر, وأشياء غيرها, لو انتهى الفقر, بتنتهي معه مشاكل كتيرة.